നോര്മല്ല്യ് മുജിക് ബക ഔദിഓബൂക് അല്തേര്നതേ മല്ത ഉന്ദുപേ। ഓല ചോമ്മുതേ മല്പേനേഗ। കേല ദിന മുജിക് കേനു ഉന്ദുപേ। മുജിക് വന്തേ ഫ്രേശ് ഹപുന് കേനു നേഗ। ഓഫിസ് പോനഗ, ഇദിന ഓല പോര ഏതിന്ദ। ഓന്ദ വന്തേ ദിന ബക മുജിക് വന്തേ ബോരേ ഹപുന്। ഓന്ഗി ഛന്ഗേ ബോദ ഹപുന്। അപക ഏന് ഔദിഓബൂക് സ്വിത്ഛ് മല്പേനേഗ। ഔദിഓബൂക്ദ് വന്തേ ചോന്ചേന്ത്രതിഓന് നേഛ ബോദ ഹപുന്। ഫോചുസ് ഏഛ ബോദ നഗ, വന്തേ മിന്ദ് ല ശര്പ് വരി ഉന്ദു। ഭക ഔദിഓബൂക്ദ തോപിച് ഇന്തേരേസ്തിന്ഗ് ഇത്ത ന്ദ, ന നല ഏദ്ദേ। മിന്ദ് മുസ്ത് അച്തിവേ ഹപുന്ദു। ഓവേരല്ല് വന്ജി ഫീലിന്ഗേ ഏദ്ദേ വര്പുന്ദേ ഇഥ। ഓന്ദ വന്ജി പോഇന്ത് ബക്ക ഔദിഓബൂക്ല ബോരേ ഹപുപുന്ദേ। അപക കുദ ഏന് മുജിക് സ്വിത്ഛ് മല്പേനേഗ। സ്വിത്ഛ് മല്ത ഉന്ദുപേ നഗ, വന്കു ഓല ഇരുപത് രണ്ട്-ഇരുപത് എട്ട് ബോരേ ഹപജ്।